باش نحمي العالم من الغزو الفضائي اللي جانا يلزمني نحشد الجيش نتاعي ونلم العباد اللي <hesitation> ينجمو يعاونوني، <hesitation> نصلح المركبات الفضائية اللي عندي <hesitation> ونشري مركبات فضائية جديدة. وناخذ بلاصة نخبي فيها العباد الكل ماش نجم كي نحارب ما نبقاش نخمم فاللي خليتهم ورايا، نولي نمشي نحارب وانا موخي فارغة ما نخممش.